א וואנט זייגער ארבעט אזוי. אז ס'איז דא גרעסערע הענטלעך, וואס דאס איז פאר מינוטן. קלענערע הענטלעך וואס דאס איז פאר די שעה. און נאכדעם איז דא זייער דינע לאנגע הענטלעך אפאר מאל וואס דאס איז פאר סעקונדעס. ס'רוקט זיך יעדע סעקונדע, נאך יעדע סעקונדע רוקט זיך די גרעסערע הענטל פאר א מינוט. נאך זעכציג מינוט רוקט זיך די קליינע הענטל אז ס'האט זיך גערוקט א שעה.